Switzerland ni koktwma bini swkangni tongmung tei kwthalaimani tongmung bai phunukjak. Swiss hayungni hayung barosho ekanobbui bisio cantonrokni bisingo mwthangnani haphang wngwi swnamjak kha. Haste unnis century ni swkangni simi no somanbaksha ni raida no tubui phaikha kotor kotor choba rogo wngwi manliya. Switzerland hasteo bini dadak sidak Luku chongraida bagwi sijak. Abo borokrokni thani chongmung tubunani belai kheno kotor samung tongo. Hasteo banking naharmung tei chocolate swnammani kwrak khe tongmung tongo. Switzerland ni koktwma bini swkangni swkang ni tei kwtal swnamnani khatungma no phunukgo.